Bijaa yaa bñegi bsaate, njali ma bingiibi binyo, mo bséyisey, byuusi bii friigi, byuusi ma gína a friigi, ngi bséyiseyi, ngi btúlugtulug. Gee gu uhamte, unyaa gi ghal, <hesitation> bii btídi ma ndu uhamti bi, usow unan, jédi frayi ma unan bi hal. Ndu uhal fi, unan yaa fhal fo fhal fo, fhali byuusi, fhali séyiseyi, fhali túlugtulug, unan yaa ngi fhali breege. Ta ma bingiisti mñeg be uñóbu. Bari wee wi umada túmni haj, yaa ta uthali wamba, wee wi unɓéŧi. Ndu ɓéŧi mo, han bguul, ndi bjooli unan nñaa mbúuta ma ududuulu, wa andaŋ ma uga siigi. Ndi byaa glee gsibi, unwasbi unto yaa bber utúm,